نبغي نكون انتيليجون ، خاطش تكون شايع ما عندها حتى فايد ، وغادي مام حياتك بارسونال تو سورا بريفي منها ، يعني ماغاديش مام با تعيشها نيشان ، الور لانتيليجونس ديجا رزق ، دونك تخليك تو قاني بوكو دو شوز تخليك توصل بوكو دو شوز و تخليك تسلك روحك في بوكو دو سيتياسيون لي قادر تحصل فيهم ، دونك اونتر لانتيليجونص و تكون شايع اخويا جو بريفار بيان لانتيليجونص